Njarateedam guldam baleejam, be njarateedam guldam be kosam ha nder. beldum yarugo masin sakko to goddo do nana chomri ko jemma to wadi. Goddo heba yara dum ngam heba jartina bandu mabbe terde mako sata masin.